preferiscio i cine còmichi perché i drammatichi me mettan anscietæ e mi quande guardo un cine preferiscio demoâme e me devo liberâ a testa e alantô preferiscio i fil còmichi.